أنا النهار ال- العطلة المفضلة الإجازة المفضلة لية هي هي اجازة رأس السنة لأنو الناس كامل تكون فرحانة ويكون عام جديد ويكون- يكون الأمل ويكون شحال محاجة مليحة زينة بوكو